لو كان بإمكاني أن أكون حيوانا بريا ليوم واحد كنت راح أختار أني أكون نمر لأنه حيوان قوي وسريع مرة وعنده حرية كبيرة في البرية أحس فكرتي في التجوال في الغابات والجبال والعيش بطريقة طبيعية تماما بعيدا عن القيود النمر كمان يعتبر ملك المكان اللي يعيش فيه وله شخصية مستقلة. وهذا الشيء يعجبني.